brush ni aranni do vallite ha lotugo nyi'e ma didi boh do vallite ha ittugo dutti ha nyi'e ko ha les nyi'e kanjhum on amfani brush